פיקאקס נוצן זייער קאלירפולע פעדערן צו ווייזן פאר אנדערע חיות ווי שיין זיי זענען און ס'מאכט אז זיי זאלן האבן סאך מער חיות וואס זאלן זיך ווילן דרייען מיט זיי.